Int'un çerto senso scì, veuggio dî che chi semmo niatri pe giudicâ quarchidun. Inte sto senso, se perdoña, se sospende a-o manco o giudiçio, se çerca de capî l'atro ponto de vista, anche se o l'à fæto de röbe sensa senso. De vòtte l'é diffiçile.